í Stundina okkar hér er allt að verða tilbúið og meðan við klárum kíkið á þetta keppendur dagsins í dag gula liðinu Júlía og Patrek í bláa liðinu Tanja og Baldur en þau með stuðningslið með sér sem ætlar að styðja þau í gegnum þetta allt saman má ég heyra í ykkur þrautin sem þau fá er þessi völundarhús búið til völundarhús fyrir glerkúlu andstæðingur á svo að koma kúlunni í gegn án þess að kúlan fari út af brautinni eða detti ofan í hvað er það það er til dæmis fullt af runnum og það eru margir leiðir

hafið þið farið í einhvern svona leik með svona kúlu já fara einhverja ákveðna leið svo rekst hún í

eitthvað og dettur oní og eitthvað þetta er svona pínu vesen en ótrúlega skemmtilegt það er nákvæmlega það sem þið ætlið að smíða í dag og þið eruð með þessar fínu leiðbeiningar þið eruð með stuðningsliðið þau geta kannski hjálpað ykkur það kemur kannski eitthvað babb í bátinn við sjáum til en hafið þið smíðað eitthvað svona áður ekki smíðað við gerðum nei

gagnist ekki neitt við vorum bara

ég skil gagnast lítið í

en þið hafið þið smíðað eitthvað svona áður nei nei þá er þetta bara mjög spennandi allir sitja við sama borð en þið

fyrir hjá liðunum ykkar þetta er bara eins og vanalega það eru tíu mínútur við ætlum að athuga hvernig gengur eftir fimm en

hamar og nagla þetta var aðeins auðveldara en ég hélt en samt var þetta mjög erfitt það sem mér datt í hug var bara að við ættum að teikna

Steingrímsfirði á Ströndum og hér verður keppt í æsispennandi

sem ætla að keppa það er rauða liðið

þið ekki samt pínu stuðboltar jú

ég sé það á ykkur þetta virkar þannig það eru tveir belgir á miðjum fótboltavellinum þið setjist á belginn hoppið í sitthvora áttina inn í markið hlaupið til baka næsti liðsfélagi tekur við inn í markið hlaupið til baka næsti liðsfélagi tekur við

svo svarið það þvílíkt og annað eins stuð á rauða liðinu þið rústuðu þessu til hamingju takk var einhver ákveðin tækni í gangi nei ekkert sérstök þið erum bara svona góð í þessu já en Guðný hvað fór úrskeiðis hjá

hún var ekkert sérstaklega góð í

kannski gengur ykkur betur í næstu þraut

rúnarugl ég ætla ekkert að útskýra þetta neitt við skulum bara byrja undan að safna öllum íslensku stöfunum þið fáið núna tækifæri

vantaði samt þrjá stafi og það voru þrír stafir eftir sem þið komuð ekki inn í orðið já

það sé rétt hjá ykkur nei það er rétt hjá ykkur að það var ekki rétt hjá ykkur þannig að svarrétturinn færist yfir á græna liðið og nú hafið þið möguleika sem heitir mið á rekavið sem snýst um það að henda steini þeim mun lengra frá

við skulum bara byrja við skulum bara byrja þá eru öll stig komin í hús sem þýðir er lokaniðurstaðan þið unnuð tvær þrautir rauði hausinn til hamingju þið stóðuð ykkur líka ljómandi vel græna höndin frábærlega vel gert hjá öllum í dag til hamingju við kveðjum héðan úr Steingrímsfirðinum og sjáumst á spennandi stað næst

það er pása við byrjum hér hjá gula liðinu hvernig gengur strákar geggjað bara geggjað vel þið eruð bara ekkert stressaðir náið klára eða neitt bara næstum því búin nei nú hættir þú

að hætta

það er líka hér stórhættuleg spurningakeppni sem stuðningsliðið á að svara

gjörðu svo vel gangi ykkur vel bláa liðið hvernig gengur ykkur hér

þið eruð komin á stað

erum komin með hérna er lokið á kassanum sem þið voruð með svo skáruð þið botninn úr svo ætlum við að líma þessa plötu hérna ofan á þar sem brautin er og þar gætu verið göt og

alls konar eitthvað

kúlan gæti dottið oní

þið eruð búin að teikna hér

setja spýturnar já líma þær oná

maður að muna að fara rosalega varlega þegar maður er með svona beittan hníf og

stórhættulegt en við förum varlega og hjálpumst að með þetta sem gæti mögulega haft einhver áhrif á það hvort þið náið að klára eða ekki olnbogar verða að snerta borðið allir þeir sem eru að aðstoða þurfa að vera með við fengum verri

hér er ykkar spurningaspjald bláa lið þið megið ekki svara en þið fáið tækifæri á eftir í til þess að staðfesta svörin en eru liðin tilbúin já

þetta allt saman

þetta rétt slapp og mjög mjög mjög tæpt ég get sagt ykkur

ákveða hvar kúlan á að byrja til þess að komast í gegnum völundarhúsið þetta er mjög erfitt nú verður spennandi að sjá hvort bláa liðinu tekst að leysa þetta eftir augnablik jæja

krakkar hvar á kúlan að byrja hér hérna nei

er sama sagan hér bláa liðið þarf að komast að sameiginlegri niðurstöðu hvar kúlan á að byrja áður en að gula liðið við smellum okkur í keppnina þið ætlum að byrja á gula liðinu það er komið með völundarhúsið sem bláa

liðið gerði kemst ekki hérna í gegn til að láta hana hoppa

bláa liðið sem er með völundarhúsið hjá

líka lokað prófa að hoppa yfir þvílík

völundarhús hvors annars við ætlum að telja saman stigin standandi á öndinni

þá erum við með úrslitin og við ætlum að fara yfir stigin þau eru svona stuðningslið spreytir sig þar fá bæði lið sautján stig fyrir frábæran árangur þrautin gekk

gríðarlega vel hjá báðum liðum þannig að það er tuttugu og eitt stig fyrir að klára völundarhúsið og við bætum við þremur stigum fyrir að klára völundarhúsið hjá hinu liðinu stóðu sig vel segir að annað liðið hafi verið aðeins háværara en hitt þannig að bláa liðið fær þrjátíu og sex stig og gula

liðið þrjátíu og fjögur vel gert nú förum við yfir svörin í stórhættulegu spurningakeppninni hver er söluhæsti tölvuleikur allra tíma er það a

út a tvö þúsund og átta b tvö þúsund og ellefu c tvö þúsund og eitt þarna sagði gula liðið tvö þúsund og ellefu bláa liðið sagði tvö þúsund og átta hverjir sigruðu h m í Rússlandi a Þýskaland b Frakkland c

Frakkland og nú spyr ég standa

þessi svör já þið ætlið ekki að breyta neinu öðru nei þá eru þetta stigin og þið megið kippa í keðjurnar við